मलेशियान संसक्रत्तिम बरंब थड़ो मां मलाई भासा बुले न। <hesitation> मन्धारिन न तमिल भी जान जादा बुले। मामला में जासे नासी लेमक नारेल न चावल जान है। न चनाई न लक्षणा न परमपरम करती इस्लाम परमुख धर्म। च जान हिंदु न इसाईबी परमपरम जान मौजूट च है न। मामला मां हारे राया इर्चे दिपावली च है गवाई डे मनावे। जान कहत जान बजू मेलायू न महिला चेते बूजू। <hesitation> कू पेरे जान कहत जान परमपरिक मले न रत्य जोगेट। संगीत मां गामेलान च है मां अधुनिक न परमपरान मिश्रण। दिखावें टावर्सी न गोगन चुंबी मारत जान पर सिद्ध छे।